Mà njey nì fámilí mǐtìŋ fúnga dzzdjú mà nzz nì nga ndení Ddrà à pbǒ mà rónga ków ó pbǔw bbǔbbínga ò fúnga dzzdjú mà má nì Ddrà

Li dhokpa nà dhǐy njèydha mí dhǐy nì à nyá dhǐy màdho bbakà ó lidhokpa nà ddiy njèydha mí dhǐy nì à nyá mbr màdhí bba kà ó li dhokpa njèydha nà mí dhǐy nì à ngbí mà mà déy lò tsìdha nà rútsò djú nì mà cha ney màdho njey ndanà nì ddiy ka njǎ ndèy bbalè nyúdda djú lǎnì

Fú trǒzì njàddí ndrǔ thó nì lǎní nì ndrǔ djéy nì ndanà mùtùkárì rwo nì mî njàddí ndrǔ thó nì trǒzì má ndèy dho nyi rónga ínì wánì dda rútsò gbow nì mî njàddí ndrǔ thó nì fú trǒzì nwangú ka nì tdrǎ ka nì mí lò mí ngǎjìní nga tdrǎ ddí ney nyi rà chùw ddí sǔw kanì ngu nzǐ fú lò rř

Mà tow nì màdhí dza ó kàss káddùmà djú mà tow nì màdhí dza ó tǎlà mà vú nì kàss kǎlíy nà njàddí sâ nà

Dhì nzòw ní nzòw dhí sòmù mí lò nì klǒw djúddù dhì nzòw tde nì ssêy dhǐy nyúddà ó fú nì chú ley nì ndèy à ji nì dhì nzòw déy rǎ sò ò ddí ndaní ndrǔdhí lò déy tǔw ingá mà dè Uganda ó à jǐ dhì nzòw ní nzòw ddí dey rǎ sòmu ò ddu djú ddù ndrǔ dhí dhǐy nì lèy ddrǒ fulè ya ndrǔ sò ro

Mí lǎní nga nì à léy li kà ó jǐ déy nèy à léy nì nzòw tsotso kwódha skul fiz bbúdha dho mí lò tde nì ngǎ tǔwtǔw Mí ngǎjìní nga nì ya fú sǐngba rà ì dhínga nyi nì mǎ kpakiní ka a dhì ddí nyi nì chǔw nyi mà tǔwtǔw ní nga ó

Ndaní ndrǔ tsǐ silímù hwi nì bbalè silímù tde nì ddì nì dhi cha à léy nyi pbá nì ndèymí nyìmí klôw ngú ngǎ

Ya dji nì ngǎ ro màdhí bba ó cha mà nì dǎ ndèy ò nà ddrǒnì ddu dhò ro à ní jǐ ddu à nì jǐ mà dduw nú dda bbùw ò mà bbí dda bbùw rwo nì mî ya dji nì ngǎ ro ddiy cha tówkpà má mà tdòw ddùddú nà nì à ji mà chěy chǔwpà mà ddǔ dda ò nò luw kà déy chey chéyní nyû tsi djò

Ya dziylíy mí zòw nì ney ro ndeyli dho nděyngá bbàkà ó nga bba njàddí sânà ya zòw nì ney bbakà ò ndeyli dho rà mbr mèy njàddí sânà ya ndeyli mà nì ì rř nzǐ ì kà ó bbakà ó ndeyli dho rà nděyngá bbakà ó nga bbà

Ka dho rr ndanà ndanà ní lò nì ka gwíy simínari ní bbalè ndeyní ndrǔ pbǒ ì rónga lǎní fú nga dzzdjú ka gwíy nzá ì chùw silímù nì bbalè ndeyní ndrǔ tsǐ ì rónga pbòdha lǎní fúddiy chú dho ley silímù mí klǒw à dho ngu luwtò

Yěngà ssídha ó bbǔbbú nga nà ma gbú nì ma rónga ma ra nì lègà lěga ddù ma ngû ro ma ra nì cha ney video dòwdha mí nga ka nì dòw mí nga ka nì dǒw mí nga ò luw rà ma nyúddà tsà Yěngà itssdjú ma zow nì Ddrà mí bǔkù Bible lòtsidha dhò Mǔngù mî

À nì jǐ nyi ddí nyi lí nyi jì à déy ddíyà ddiy tá ngéy àmí jìdha róddù nyi ní njǎ nèy njàddí sǎ nà à rà ngu jì ddíyà nyi bbíy gu fúli róddù nyi rǎ ngéy ní nga ó à léy njàddí sǎ nà kě à nì ngu jǐ ddí nyi bbǎ fúli dhò ya nyi bbà fúli dhò fúli rà ngu njà ndèymí lò njèydha nì ngu swàní

Ndrǔ dhí djí nì li gwíydha màdhí dziylíy ó ndaní màdhí nzòw tsǐ lò dhǐy njèydha nà ì dhokpa nà nì njí mî

Kǎwà bbìydha léy nì mà chuw nì lǎní ddu djúddù kǎwà mí dhǐy ya mà nì njěy màdhí bbá ǐngá à léy nì sùkúl fǐz ddí shi nì nzǐ mà djòluw ddu djúddù kǎwà nì lǎní nì ddiy má cha à wánzà ndèy ndruní nì ddiy nì ndey fúnì chú à ley à kwó nì mà dhotso

Mí lò tey nì ndrǔ chùw ligwídha ŋà fú lò ró ngéy ní nì ndrǔ nì ddikà ddì gbè kpa nà ndrǔ dho ney fú njí njèy gbè kpa ní ndrǔ nì njèy ní chú gbè à léy ndrǔ dho tsùw ney lidjùkpa ddadha dja mí gamba ò Uganda nì

À jì nyi kí fúli thíy chěy ní lò tdràdha nà ndaní fúli kwó nděynga ngba ddíyàchú ndèy dè lǎní lò tdràdha nà

Li-gwíydha mí lǎní nga nì à rà ley nyi rà dey nyǔ'wiy nà à rà ngu ley nyi rà mb mí tuwtsò ddí mèy nyi rà chùw ddí ney ya nyi chuw ro à rà ley nyìmí déydha rà ngu dey lǎní nyi djúddù ndèymí bbalè nà ddí li-gwíydha rà ngu ley màdhí dziylíy rà rà njitsò djò màdhí dziylíy rà dhìy

Mí lǎní nga nì à léy nì silimu mà ní chú mí dhi nì li chùw nzǐ mí ngǎjì-ní-nga nì ya nyi zz̀ ngùní ɦìytss ní li nyi gow nì nzòw nzǐ

À ji skul sš ndrǔ dho soronì déy ngéy à ji ka vǔ ndrǔ ddí ngéyní ngúw djùkpa ddadha ó à ji ddiy má cha ka nì njey nì ka léy ndrǔ ddí déy ǒnó bba ndey ró ndrǔ déy ddì kà ddì

Dhì ní ndrǔ tsuw nì li djùkpa ddàdha mí dhǐy ò mó lò nì njanja njanja nì Uganda tdrà mà déy wá ddìkàddì kpaní ndrǔ dhì ní ndrǔ nà wá mà déy ddìkàddì

Ya elèktrísìti nì ngǎ ro mà vú nì kàss kàlíy tsò nà nì Ya elèktrísìti nì ngǎ ro mà mà mey nì káddùmà mà léy nì djònò kàss Ya elèktrísìti nì ngǎ ro à mà mey nì wánì tuw mà chey nì ndanà bǎtìrì túw kpà à kǎ mà dho kàss ní à í mà nyúddǎ ngà

Kǎkà ró dhi mà nì ndey djow-djá nza ingá màdho cha nza ì bbiy nì bbalè nyi chuw ya kǎkà nì drǒ nyû ró nyi chuw ddíyà nza-djá vì dey nzǎ ddíyà nza mí dhǐ nà nyi chuw ddíyà njàddí ó ya ngǎ ddiy ma ndèy nì trǎkta ní ní à léy nza bbìdha ddí ngú nì klǒw dza-djá dho

Ya dji nì ngǎ mà nì ngǎ cha dda ndèydho drr̀ madho ngòw djò ní chúma nà mà bbi nì djùbba mà ddow nì nyù shú ní nga ò djùbbà ndeyní fú nyù chú ka mà tsotso kwo

Mà thíy djow tdiytdiy ní lò nà cha mà thíy nì ndèy nza mí nga ó ddù à nì màdhò klôw bbu à nì màdhò lò-tsìdha bbu cha ney mànì dǎ ndèy ò luw tdiytdiy ní sâ nà nì

Mà dzz nì zǎ ndèymí mà dow nì ddìnga ó mà ri nì mí zǎ mà ra nì Ddrà-dzà ò

Dùdú ní mb ka bbú nì lon ní nì à kwó nì dhì ní ndrǔ tsotso í lò òluw. À léy nì zòw tde nì ngǎ ndrǔ chuw nì dùdú ní nì ddiy túkpa jǔkù mà ní nì, sàbúnì mà ní nì, àà e éskòt mà dzz̀dha fúddiy à léy nì ndrǔ dhí mb teytsò déy nì ndèy rr̀dja

Ndaní mà pbǒ màdhí djiy ró nga deydha nà lǎní ndaní à bbú nì sâ màdho cha ney màdho ndanà màdhí nzòw tsotso kwo ndrǔdhí somu mí lò ó nì

À léy nì bba dhiy nì à léy nì ka tsi li ngengéy nì pbúw nà à léy nì bba kà ó nga déy nì wá lǎní ndeyní bbalè tsǐ ndanà li dhìydha mí lò luwtey nga dhò

À ji ndrǔ gwiy dùdú ní nzòw Ddrà mí lò nà a ji ka dhǒ njàddí lò mí ngǎjìní nga fú nzòw dhò a ji ka bbú ddiy má cha nzòw nì jǐ nì nzòw dho a ji ka ndrŕ nzòw chow li ró njǎddǐ à jì ka cho nzòw rǎ sùkúl ò

Bbiydha ngú nì klǒw, mb chùwdha ngú nì klǒw ddiydhò cha ì nì rǎ ddiy dzz nì ndrǔ chuw nì mí lò tdè nì kpákpá ì dhò ràdha nà

Ddǐnì mí lò lêy bbalè tsì ngǎjìní ru thódha mí ngǎjìní nga à lêy bbalè nì ì thó lǎní ddǐnì mí lò lêy bbalè nì ì thó gbè Ddrà mí yǎdha ùw níchú

Ma hǒw madyási dè ma rà ngu à mí ngǔ ma njěy dhǐy ndèymí ma chǔw mbr ma bbú fú skul fiz ma dzź màtsá ddiy ónga rò cha ney madho dzz nzò sǒ ndanà nì

Njàddí nzòw djá njanì ìdhí nzòw shì shìdha ní ì djú ddù ya ì nì lò tdrǎ ì dhí nzòw dho nzòw nì rř nzǐ fú bbalè fúlò léy nì ddí yà fú bbalè tdra nì ddíyà ndrú ddí déy ddí yà ngá-dha ní ma ddí ma rà dey ngádha ní à nì ke swàní à le fú nzòw tsò ney ka dho njuw ka mbǎ fú bbalè wá ka dǒw fúndrǔ mà nà wá gu djò ka těy ndànà mí ngǎjì ní lò ya ka bbà nì bba à déy ndèy djúddù mí ngǎjì ní nga nì ddu ka tdrǎ à dho

Mà mà njey nì ddiy nì mà tdow nì màdhí nyû-tsi cha dji mí sâ nà à ká dey ndaní lǎní à ká ngà ndèy ró klôw nà à ká 'wò ddí lǎní ndaní à ká mà tsotso kwo

Li dò njèydha ka dho gwiy skul ó nzòw dho ǐ chúchú; À jǐ ka dhǒ Ddra lò ndrǔ dhò cha ney ndanà ndrǔ dho lò tsì bbalè nyìdha mî nà nì à ji ka dhǒ gavmente mí lò ndrǔ dhò cha ka dho ndrǔ djùkpa kprà ka dho dho njèy ney cha ddròddró ní bbalè dhî nà nì

Mà dho Ddrà mí lò mí klôw ndrr à déy ru mà dho Ddrà mí lò mí nyǔ'wiy mí ngéyngéy ní bbalè kwo ndeyní ndrǔ rǎ mà tsosto kwo Ddrà mí lò nà ndeyní à bbú shú ní nga màdhí bba ò ndeyní màdhí bba à chǔw lǎnà ní déydha

Ddiydhò fú li nì ddì li cha ndèynì bbalè djòkpa ddǎnì à jì ney fúli rř bbalè chuw

Nzòw bbí nì mupira nzòw í nì ídha ní ngiy gèlè suyà ní nì nzòw dzúw nì zzkázz̀

Déydha ngǎ ddiy nà nì à léy nì bbi mà njàddí sâ nà ya nyi kô ndeyli dèdù ddiy fú bbi nyúddà ngùdha rà ngu shì nyi djòluw fuchú à léy nì ka tdra nì bbalè wá à déy ddiy nà ddudjúddù ya nyi zz ndèyli ngá ddiy ya ngǎ nyǐ nga ddiy nì fúddiy nyúddà ngùdha bbìtsò rà ngu shì nyi djòluw

À nì jǐ nzǐ fuli déy gbu-dja à nì jǐ nzǐ fúli déy tss-dja à nì jǐ fúli těy lò bbalè dè ddíyàchú ddíyàchú à nì jǐ fúli à rř bbalè chuw à nì jǐ fúli mbǎ bbalè chuw ru ddí à ká bbalè chuw à lè à ká lǎnà ní lò tduw fúlè rú ddù à mbǎ bbalè dè bba kà

Ndeyli jì ndèy rǎ ndrǒngó ní bba ò ndaní ndèy rǎ mb chùw fulè à kwo ndèy tsotso lò wánì ó ndèy nì njěy nì à ká ngu nděy ngá bba pbò lǎní fú lò dho

Mà pbo nì towmbù rónga mà pbo nì drr̀ fúnì ddiy rwo má ma nì ndanà ney ma pbo nì rǒnga nì

Ndrǔ gwíy ì nzá lidhokpa nà ka thinì nì ddiy mí lò ró ndrǔ dhí nyǔ'wiy ní ddrá mí lò ró

Tǔwtǔw ní lò dhì nzò ní nzòw ndèymí dhì nà à à nì chǔw màdhí pba ó nì lò à nì i à tǔwzz̀dha ndrǔ zz ì zz̀ mí sâ djò nyi nì chǔw ràdha tsúw dzà ddawa dzà à nì ngǎ chow ánì dǎ ndǐ mà dho ddrǒ ma klódha mí sâ djò nyi ra chùw njàddí sâ djò dhì nì ì klo tuwtso

Lǎní ní mà màdhí mà 'wiy nì dda-bbùw ò fúle fú dda-bbùw bbúnì lǎnà ní dda màdho ya njàddí sâ nà mà ngúnì mà mba nì fú dda bbakǎ mà ddu nì fú dda tděy ò tděy ó funga fú ddiy djúnga ka nì ru lǎní à ngu dda bbu lǎní mà dho shú ní dda nyiní njǎ ney à ley ngéy ní tuwtsò mà nà ddí